ס'איז דא א געוויסע מינע <hesitation> גלע- גלעקל וואס מ'נוצט- ווא- וואס מ'לייגט ארויף אויף א בייק, ס'האט א שטיקל וואס שטעקט זיך ארויס וואס ווען מ'קוועטשט אראפ יענע שטיקל גייט די שטיקל פון אינעווייניג האקט זיך אריין אין אזאלכע קליינע זילבערנע זאכן וואס ס'געבט ארויס א קול אזוי יעדע מאל וואס מ'דרוקט עס איז עס אזוי ווי מ'קלינגט די גלעקל